क्लोरल लेटर किमोडि का एक छोटा झुंड अः जो लार्वा लेजाअ आपडे साथ इनु फचाणन के आस्ते इनू पान्डा अलग-अलग निशान अ लेइए एतु लेई आम किमोडि का पता सकु लाएं। किमोडि घरती पान्द सबसे नादरे जीव अ किमोडि का आपडा गुर्प अ जो लागे र उनडि पुनडि बागदी।